Akgtim, akgto, akgtut, akgtat, akgkitsis, akgxaxan, aktujun, akgtsayan, akgnajats, akgkaw, akgkawit, akgkuto, akgkutut, akgkutat, akgkukitsis, akgkuchaxan, akgkutujun, akgkunajats, akgpuxam, puxamatim, puxamatu, puxamatut, puxamatat, puxamakitsis, puxamachaxan, puxamatujun, <hesitation> puxamatnajats.